<hesitation> Ra mikasikinigny ndraiky, arakarakiny hanai satriao, misy hanigny zao tsy de tsara atôko elabe, de misy hagniny ndraiky aila mitsy atôko zay vao miboaka lai <hesitation> otrikaina agnatiny, ôhatra zao agnanambo regny zao reny zao tsy tsara atôko ela fô patsa regny zao tsy tsara fa ny <hesitation> ôhatra ndraiky zao resaka voamegny regny, regny zao tsy miboaka mitsy lai ôtrikaigny agnatiny rah ôhatra tsy elaela izy atôko.